ایک آنپڑے کنڑنک وانویاں ساں ٹھیک سے، کنڑنک میں ایک مثال سے بندی تھے زائی سے سوک آوی زائیسے، تو لازمی اے پانڑی ری ضرورت سے، تو آنپڑے مثال سے پانڑی ہاتھ میں تو سے نہیں، ائیں پانڑی ڈینوڑو سے تو زاں کوئی زاں بورنگ چالو کروں، ای حساب سی آنپڑے فصل نیں بچاوو کھپے سے، ان جیکڈنہں ای بھی نتھی، تو لازمی بھئی فصل تو خراب تھئی زاشے، پانڑی سوا تو فصل بھی ناں تھے، ہوے شروع شروع واڑی کیانڑی تماں نے نیں ہنبھڑائوں کہ ہوں نانہو ہتو تو منیں ماں رے پوڑہے تعلیم ماتھے ناں بھیجیو، تو بھی ماناں تماں جیوا دوست ہتا بھئی ہتا کاکا ہتا تو ایئاں کہیو کہ توں بھنڑوا جا، بھنڑوا جا تو تقریبن بہ ٹے کلاس بھنڑیو، ہارپا کرتا چار پانس کلاس بھنڑیو، پانس کلاس بھنریو وری مائٹ ای تھی بنی کرتا تو گھنڑو ئی بھنڑیا تعلیم ماناں ساگی اے دھکا کھائے ریا ساں، اینا وجہ تھیں کہ مائیٹاں نیں توجہ تھوڑو ناں ہالیو ہنڑی لاشو بنیاں میں تو پوڑہا نیں میں وات کری اے ماں رو زاونڑو سے اسکول، ماں نیں ای کام دہندہو نہیں تھے نکو سبزی روں تھائے نکو بھاجی روں تھائے تو ای حساب تھائی منیں پوڑہے منع کری کہ بھنڑیا نہیں میہل، اینو تو تاں رو کام سے ماٹھ کرے ڈھگا ہاکل گاہ کر، بھنڑیا ماں کو فائدو نہ تھی، پسے الائے شوں ایئاں روں ذہن ہتو شوں ایئاں نیں کو پرابلم ہتو مجبوری ہتی، ایوا منیں موں نیں اسکول ناں موکلیو ای حساب سیں لگائے لاشوں دہندہا میں بنی ری کام میں، ایم کرتا کرتا ہوے آئی کنڑنک، ہرشیا واہویا تے ماں ہرشیو واہویو، جانبھو واہویو جام کام کریو بنی رو بہ ٹے سال کام کریو تو ماشا الا مزوری بھی سوٹھی زڑی ایم نہیں کہ ناں، ایم کرتا کرتا ایئں تھی آیا ماموں مارے امرشی ٹھاکر تو بنی مقاطا ماں ہوے سنبھال پانس کلاس بھنڑل بھی سو آن آوے بنی سنبھال، بنی لیدہی سے تو میں کہیوکہ یار مائیٹاں ناں مہیکے ہوں نتھی آوی سگھتو چمکہ ناناں سیں موٹا کریا مائیٹاں کریا تمیں نتھی کریا ماں رو مقصد کیدہا روں ای ہتو کہ تو ماناں پرنڑایو موٹو کریو سوکراں باکراں بھیڑو کریو ہوے مثال کمائی جیوو تھیو کمائے رہیو سوں تو مائیٹاں نیں کمائے ڈئیس لازمی، توں ما نیں با نیں پوسیا کہ ہوں نتھی آوی ریو تاں رے ماے سوال ای کریو کہ پٹ تاں رے ایئں بہ ٹے سال ریو تاں رے بنی سنبھالونوی سے چمکہ آنپڑو کام سے بنی روں بیزو تو کام سے نیں، کھیتی باڑی روں کام سے فصل واہنووں سے موٹو فصل سے کو کنڑنک کمند سے کو پھوٹی سے پنڑ ماما اے وات تماری صحیح سے پنڑ ہوں مائیٹ نیں موکل لئی زاواں تو ہوں نتھی آوی شگتو چمکہ مائیٹ نیں کیدہا سوا آگر قدم نیں وہائوں، تاں رے بھائی موکل ہالی آیو آنپڑے میرپور میں تقریبن آٹھ داہ سال بنی سنبھالی اے ماں پھوٹی بھی واہوی، کنڑنک بھی واہوی، شروع شروع میں امیں وڈف واہوی، وڈف نیں کہانڑی ہنبھرائوں تمیں کہ ورہیاڑے میں آنپڑی بولی میں ورہیاڑی کہیسیں وڈف کہیسیں۔ تو چار پانس ایکڑ واہیا امیں تے ماں سوٹھی ماناں روزی زڑی ایئں ناں کی ناں، تقریبن بہ ٹے لاکھ ری ویسی سستائی روں ٹیم ہتو تقریبن بے ہزار چھ ہات آٹھ ری وات کری ریو ساں، بئے ہزار چھ میں موں آیو ہتو بئے ہزار آٹھ ری وات کرے ریو ساں، بیزو فصل واہویو، وڈف ختم کری، بئے ہزار یارانہں ماں ووہورائی سے وڈف تو بئے ہزار چار ماں ختم کری ختم کرے وہاوی پھوٹیوں پھوٹیاں ماں بھی سوٹھی بھلولی روزی زڑی ائیں پھوٹیاں چھیڑ پسے وڑے امیں لاگیا بھاجی ماں، موٹو فصل امیں ختم کریو وڑے بھاجی رو تھوڑو تجربو لے زویاں، ان ایئے رو تھوڑو حساب کتاب بیزو سے تو وہایا چونرا بونرا تو تیرنہں سال تو چونرا مزو ناں کریو پنڑ مڑیئی خرچو پانڑی کاڈھی گیا، ای حساب تھی ایم کرتا کرتا کام نیں لاگیا بیلی ایئں تھی پسے پرانڑیاں رو حساب کتاب ایم تھی گیو، بئے ہزار یارنہں میں بوڈ آوے گئی

ویہہ ہزار روپیا ڈاریک مقاطو راشیو تو بئے سال سیڑ وری زمیندار پھری گیو زمیندار پھری گیو تو کہ پھٹی نیں لادہی اماری کنڑنک جے سال بئے ہزار یارانہں ری بوڈ آوے، اے ماں پھوٹی واہول ہتی تو ہوے ماں رے ڈیوا ہر مینے ماناں پنجاہ ہزار وارو سائیں مہینے مہینے ہالوا بارہیں مہینے چھ لاکھ روپیا ڈیوا تو ام مانڑاں بھگا زاوے تو زمیندار ڈیکرو امارو شوں کریو کہ ماں رے بنی پانڑ راکھوں سوں، ایم کرے کرے اماں رے بنی میہکائنڑ رے چکر ماں تو پسے میں وات کری ماما نیں کہ وات ہانبھڑ ماما آنپڑی بنی رو مقاطو راکھو چیوا حساب تھیں شروع میں چار ہزار تھیں ہتی وڑے ہات ہزار سیں کری وڑے چمکہ آنپڑو باپ ڈاڈاں ری خرید سے آپاں نیں واراں میں نتھی آوتی تو آپاں نیں راکھنڑی ئی نتھی اتا رے مامو کہے ہلو بھائی میرپور میں امیں سبزی واہوشاں بھاجی واہوشاں، تو بھاجی ننو تجربو سے سبزی نو تو کہے آوی میں تو واہوی پالک ویہہ ہزار روپیا ڈاریک مقاطو راشیو تو بئے سال سیڑ وری زمیندار پھری گیو زمیندار پھری گیو تو کہ پھٹی نیں لادہی اماری کنڑنک جے سال بئے ہزار یارانہں ری بوڈ آوے، اے ماں پھوٹی واہول ہتی تو ہوے ماں رے ڈیوا ہر مینے ماناں پنجاہ ہزار وارو سائیں مہینے مہینے ہالوا بارہیں مہینے چھ لاکھ روپیا ڈیوا تو ام مانڑاں بھگا زاوے تو زمیندار ڈیکرو امارو شوں کریو کہ ماں رے بنی پانڑ راکھوں سوں، ایم کرے کرے اماں رے بنی میہکائنڑ رے چکر ماں تو پسے میں وات کری ماما نیں کہ وات ہانبھڑ ماما آنپڑی بنی رو مقاطو راکھو چیوا حساب تھیں شروع میں چار ہزار تھیں ہتی وڑے ہات ہزار سیں کری وڑے چمکہ آنپڑو باپ ڈاڈاں ری خرید سے آپاں نیں واراں میں نتھی آوتی تو آپاں نیں راکھنڑی ئی نتھی اتا رے مامو کہے ہلو بھائی میرپور میں امیں سبزی واہوشاں بھاجی واہوشاں، تو بھاجی ننو تجربو سے سبزی نو تو کہے آوی میں تو واہوی پالک تا رے ملکانڑی ان گھر ڈھکڑا سیں تو ہوے اماں جیوو کر بہ سو اڈھائی سو رے ڈیزل ماں پوری زان ٹرالا ماں سڑی پرنڑائڑ گیا تاں رے اجیو مامو حیاتی ہوئے، اجیو مامو کہے ماں رو بھانڑیجو پہری پرنڑے ریو سے موبھی، تو ماں رے کار کر، تو سستائی رو ٹیم ہوئے، سستائی رے ٹیم ماں ڈیڈہ سو روپیاں ماں اوٹ موٹ کار کری، اے ماں امیں بئے لاڈا پرنڑنوا گیا، ماں رو سوٹ بھی ہوئے، اچھا ماں رے گھر ماں جیکو سے بئے وری ہوئیں، تاں رے ای ٹیم، ٹیم ہتو، اتا رے جیکو ٹیم آیو سے، اتا رے زو جکو ویواہ کرنڑو سے آنپنڑے سوکراں رو یا سوری روں، تو کم سے کم ترن چار لکھ روپیا ہوئیں تنے جیوکر ویواہ کری سگھاں، ائیں مانگڑاں سے، سادی سے ان مثال کہ امیں سوڑیوں خالی لیوا زو تو بھی تقریبن نتھی تو ماناں پانس سوڑیوں لیوا جو تو گھٹ میں گھٹ ستر اسی ہزار پانس سوڑیوں تھائے، تاں رے سستائی رے ٹیم میں خالی گھڑی ٹھرائی ہتی ادھ کلے ری بارانہں ہزار میں، تاں رے سادی بھانو ہتی، اتاں رے ایوی مہنگائی ودھے گئی سے تو اتا رے مانڑو زکو ای حساب زوئاں ساں تو اماں رو وقت گزریو، بچپن تھی کرے جوانی ہوندہی بھلوں گزریوں، ماشا الا ای وقت یاد کراں ساں کہ ای ٹیم ہتو، سستائی بھی ہتی ان محبت بھی ہتی، ای مانڑاں میں قربت بھی ہتی، انسان رو لحاظ بھی ہتو ہر واتوں ہتیوں مائیٹاں میں دعا سلام اگتے پوئتے وات وگت کیوا حساب سیں موٹا سیں وات تھائیسے چیوا حساب سیں ما سیں وات تھائیسے ننہاں موٹاں رو ایک ادب کرووں کھپے، اتا رے جیکو نسل رہی، ای نکو اتاری نسل رہیو ای باپ رو ادب نتھی کرے رہیو، کیوا حساب سیں، مثال کاکو سے زاں اینا سیں موٹو سے پسے بھائی سے تو ڈاریک اینو نام لیسیں، رہیو فلانڑا اینو فلانڑا، اینو کاکو تھئے رہیو تو اینے کاکو کہتا شرم آوی رہیو سے، تو حساب زوتاں وقت ٹیم ایووں آوے گیو سے، کٹھور آوی گیو سے ای حساب تھی اتاں رے جیکو نسل ری وجہ منیں تو زویا میں نتھی آوتو۔ آگر ایئاں ناں نصیب سے آپیں چلو ڈوکھیا سوکھیا ڈینہیں چلو گزارے گیا ٹیم نیں کاڈھی زاشاں، آپیں ایئاں نیں ہمازانڑاں کہ کیوا حساب سیں موٹاں سیں وات تھائیسے، ڈاڈے سیں وات تھائیسے، کاکے سیں وات تھائیسے، ڈاڈی سیں وات تھائیسے، نانی سیں وات تھائیسے۔ پسے ایئے نیں دینہں میں تقریبن بئے ترن چکر پانڑی ہالنڑو سے، بئے ترن چکر پانڑی ہالیا تھے چماٹو ریوں جکو بیجو تھائیسے او بھی تقریبن مہینو ودھ میں ودھ ٹیہہ بٹیہہ ڈینہہ لاگشے چماٹاں رو بج تیار تھینڑ نیں، بیج تیار تھئی گیو تو پسے ازخود تمیں وڑے بنی بیزی کھیڑاوو کھیڑاوی کری انیں سوٹھے نمونے گوبل بیزا ہنڑاوی کینڑ بینڑ ہنڑائے لیول بیول کرائے بنی نیں سوٹھے نمونے ٹھائی مہیں بھانڑ ری ڈی اے پی ری کوئی بوری ناکھو نالیوں کاڈھو صحیح نمونے پسے اینے واوو چماٹاں ری ویہر کرو آنپڑی، پانڑی بھراوی پسے چماٹاں نیں وڑے تمیں سودھارو، اینوں گوڈ کڈہشے وری اینے دوا بھی لاگشے محنت زبری سے، ہاولو ناں تھی، اماری گونگا بائی تھی، رائیچند ٹھاکر تھیو ایئاں تھیں تو نائیں تھے تو چمکہ اے پیٹ پھولئی بیٹھا ہوئیں بئی، باقی امارو نرسینگ بھائی تھیو یا اماں جیوو سے چمکہ امیں، امارو تو دہندہو سے، چم کہ امارو ڈیل تھئی گیو ٹھوش، کہ ہوں نانہو ہتو ماں رو بھائی منیں شیکھوا ڈیتو۔ ہاتاں ماں چھاڑا پئی گیا تا ماں رے۔ پنڑ ماں را کام ناں تھیوے تو ئے ایوا دابا دئے مرساں را کھیریا مانیں ہاتھیں تے سڑاوتا مرساں ای بھی ہاتھیں تی، چماٹاں رو کام تو کائیں نتھی، چماٹاں رو حساب کتاب ہئیسے پنڑ مرساں رو جکو حساب کتاب ریو ای بھی ڈوکھیو سے، جکو گھوٹکی مرساں جکو ریا بلوری ای تمام ڈوکھیا ریا، اتا رے تو حساب کتاب ای تھئے گیو سے کہ ٹیکٹر آیو ماں اں کھیریو کاڈھیو ان کوڈر ری موٹیا کھولیا ہل، اگے حساب کتاب ای ناں ہوتو، اگے حساب کتاب ای ہوتو کہ کھیریو کاڈھو ماناں ڈھگے تی لیکتا، ڈھگے تے لیکتا پنڑ دہندہا رے بئے پاہے سڑاہا ہوتا پسے زائے مرساں ویہرتا، تو جام ڈوکھیا ڈینہں کٹیا، ماں را بھائی کہیں، ایوا ڈینہں کٹیا تو نیٹھ پسے کمزور تھئی گیا ائیں ولے باریوں اپاڑیوں کیہاڑی میں تاسیڑوں پڑی گیوں، ائیں بیزی وات ای پسے نیٹھ کیہڑاں ماں پڑیا ہیٹھا تو ماگہیں نبض چیپاجے گئی، اے ماں نقصان تھے گیو، نیٹھ ہنڑتا ہنڑتا پانس سال لوڑیو، جام لوڑیو، جے ٹھیک ہوئے تو کام تھے، تو ای حساب تھی، لوڑیوں تو لوڑیوں پنڑ نیٹھ اپریشن کرے جان چھڈائی، پنڑ اے دھنیواد سے اماں رے مامں نیں جکو اماں نیں اتلے قدر پہتاڑیا ائیں اماں رو اپریشن بیزوں کرایو، اماں نیں ٹھیک بھی کریا اتا رے اے دھنیواد سے کہ ایئاں نیں مہربانی تھی، ملکانڑی سیں شیٹ اماں نیں میرپور لایا تقریبن اماں نیں بئے ہزار چھ اے ویہوں سال ہلیو سے تو امیں آئے ماما کناں خوش ساں، ائیں مامے اماں نیں پلاٹ بھی آلیو، ائیں بنی بھی کرے رہا ساں، بھاجی رو مقصد ای سے کہ ہوے بھاجی واہواں ساں کام دہندہو کراں ساں مزوری ایک کراں ساں ائیں پیٹ پوزا کریاں بیزو شوں کریاں۔ ای حساب کتاب لاگیو پڑیو سے ائیں ٹیم ٹیم تھی گیو، ڈوکھیو ٹیم آوے ریو سے، تو فصل ہوے اماں رے فصل واہویا رو موسم سے کہ ماتھے آئے رہی سے گرمی ائیں، بئے ہزار پنجویہہ نیں بیزا مہینا ماں رے زویا میں ہات آٹھ تاریخ، تو ہوے ٹیاں مہیناں میں امیں فصل واہونڑو سے چونرا، ٹھیک سے، چونرا واہنونڑا سے ٹیاں مہینا ری پندرانہں تاریخ نوں اے واہواشاں شالارو زکے ناں آنپڑی بھاشا میں لاپڑی کاشیں، ائیں لونڑک بھی سے اینوں تجربو تمیں ہنبھڑائوں چونرا واہوایا روں کہ ایوے حساب تھیں چونرا وہوارائیجسیں، جے چونرا ہونویا سے تو بیاں مہیناں ری ٹیاں مہیناں ری پہریں تاریخ رو تمیں کراوو کھیڑی، کھیڑی کرائو، ٹیکٹر لایا کھیڑی کرائی کھیڑی کرائی وری ایئے نیں کینڑ بینڑ ہنڑاوی، وری ایئے نیں لیزر کراوے اگتے پوئتے وری ایئے نیں نالیوں کڈھاویوں، نالیوں کڈھاوے وری تمیں، اگر تماں میں گنجائش سے تو اگر بھانڑ ہالشو تو ای ماں اتلو فائدو موٹو تھائیسے، بھانڑ ری بوری ہالے وری ایئے ناں ہالو پانڑی، پانڑی ہالے تمیں ویہر کرو، ویہر کرو تمارا چونرا ماشا الا ایوا اگشیں، ایم ناں تھی کہ رگو واہوی وری ایئاں نیں چونرا روں ولوں ہیڈیوں ہیڈیوں تھائے اینے نیں آگر ودھائیویوں سے، پاٹیاں ماتھے میکویوں سے، شوں کہ اگر ویلوں وادھشیں تو مال لاگشے ان تھوڑو گھنڑو چھڈو رانکھنڑو سے ایم نتھی کہ گھاٹو رانکھنڑو شے بئے بئے ترن ترن دانڑا اوبھا رہیں، ناں بھلیں ایک ایک داننڑو اوگے ان فوٹ ڈیڈھ ماتھے شیٹو شیٹو رہے، چمکہ جتلو شیٹو ہوسے ایتلو چونرو ماناں ودھیک لاگشے، ودھیک ایم لاگشے کہ جیتلو چھڈو ہویو اتلو مال ماناں ودھیک لاگشے، تماں رو ایوریج بھی ودھیک ڈیوشے، زاں تماں را داہ کنٹا تھا ریا شے بارا ماں ایئں تمارا پندرانہں ویہہ کنٹا اترشیں۔ اتلی پیداوار، پیداوار ماناں ودھیک سے پسے روزی سے، ایک مثال سے کہ اگ جے بھاو سے او تو نصیب نو سے، مالک نیں ہاتھ میں سے جیکو نصیب میں ہوشے، زڑشے باقی محنت کریانتھی آپرے چھیڑے نتھی ہٹتو، تو ای حساب سے چونرا ری پوکھائی رو، ائیں باقی سے بیزی وات کہ اگر آپاں نیں لونڑنک واہنونڑی سے لونڑنک رو تو ہیک تجربو ئی الگ سے کہ چیوا حساب سیں وونورایجسے، لونڑنک مانڑا تو واہویسیں تو ایئاں ناں تجربو نتھی ایئاں حساب سیں ایئں آپاں نیں تجربو ای سے کہ ویہہ باویہہ ٹیویہہ دینہاں ماں آنپڑی لونڑنک نی تیار کری سگھاں، کہ چیوا حساب تی، کہ ای لونڑنک ری آنپڑی ای کھیڑی کراوی، ان کھیڑی کراوے سوٹھے نمونے ایئے ناں لیول بیزی کراوے ان کھیریا بیریا ہاتھ راں کاڈھے ان بیج سوٹھے نمونے ان ایک کلا ماں اگر ایکڑ وانہونڑو سے تو ایکڑ ماں صرف چار کلو بج چھنٹنڑو سے ودھیک نتھی طھنٹنڑو، ودھیک چگٹیا تھی تو شوں سے کہ لونڑنک ری گھاٹی تھے زائشے، گھاٹی تھایا تی ایوریج نتھی ڈیوتی، ہوے ای ماں بیز زوئیسے ایک چوتھاڑ میں صرف ایک کلو بیج چھنٹنڑو سے ودھیک نتھی چھنٹنڑو، ایک کلو چھنٹیا تھی شوں کہ اینو ایوریج آوشے کھیریو کاڈھیو ہوے تر ماں بھانڑ لاشوں، بھانڑ لانشے لونڑک رو بیج چھٹی ام تو رگو ماتھے ہاتھ گھومائے لیوں، ہاتھ بھی ناں گھومائے لیوں تو بھی پانجو پانڑ اوگی جائیں، ای ٹینشن ناں تھی پنڑ پانڑی ایوے حساب تھی کہ پورو کھیریو بوڈی زاوے پرہو، کھیریو پورو بوڈ کھاوی زائے تو پسے ایک ہفتو سوک بھی آوے ت لونڑنک تماری ایوی اوگشے کہ ہاں کہ کہ ہوے ایئے ناں ہفتو تھوڑی سوک آوی سے تو وری ہوے تمیں ایئے ناں بیجو پانڑی ڈیو، پانڑی ہالی وری ایئے میں بھانڑ ناکھو بھانڑ ناکھو تو ایوا حساب تھی بئے ہفتاں ماں، ترن ہفتاں ماں یعنی ویہہ باویہہ دہاڑاں ماں تماری لونڑنک ماشا الا بھلیں تمیں ڈانترو ہنڑے واڈھو۔ پسے ریٹ تو نصیب رو سے، تو ای حسان لونڑنک نو سے، تو اینا کرے ہوے لونڑنک جکو رہی ای بھی سوٹھی فائدا واری شے سے، جیکڈنہں بدہاں بھائیاں ناں خبر نتھی کہ بھاجی ماں کو شوں ہمزے سے کو نتھی ہمزتا چمکہ آپیں تو کرے ریا ساں امیں تو خبر سے کہ کیوے حساب تھیں کیوے ٹیم میں لنوارائیجسے ای حساب تھی اینو تجربو ای سے ائیں باقی سے بیزی وات کہ ہوے کہ بیزو تجربو تماں ناں ہانڑوں، کہ امیں فودنو واہویساں کہ فودنو آنپڑو چم نتھی اوگتو، کہ بنی اماں ری تھے گئی کمزور کمزور تھے گئی سے اینا کرے پھودنو مزو نتھی کرتو، ہوے اے ماں جے آپاں نیں پھودنو وانہنونڑو سے تو کرنڑو سے سوٹھے نمونے تو ای ماں لازمی سے کہ مال روں بھانڑ بئے بئے ٹرکوں ایکڑ ماں لازمی سے۔ چم کہ بنی ماں طاقت ہوشے تو ای فصل تھیشے، طاقت نیں ہوئے تو نیں تھے، رگو بھانڑ رے زور نیں بھی نہیں تھے۔ اوئے ماں وری طاقت واڑو بھانڑ ہوئے مال رو، تو ای حساب تھی پھودنو ماناں اینی بھی ایوریج سوٹھی سے، پیداوار سوٹھی سے روزی ماناں سوٹھی زڑشے اینا ماں، جیکڈنہں محنت کریا تو، باقی محنت ناہیں کریا تو آپاں نیں کائین نیں زڑے، نکو کائیں زڑے تو ای حساب سے پھدناں رو چمکہ زیتلی محنت کریانتے اینا بھانڑ ڈیشاں، ٹیم تی اینے پانڑی کھپے ہفتا ماں تقریبن بئے چکر پانڑی ہوئے اینا، موٹی فصل سے زاں کماند سے، مرسوں سے زاں کنڑنک سے اینا تو ہفتا پندرانہں زاں ایکیہوں پانڑی آیو تو بھی کوئی مسئلو نہ تھی پنڑ پھودناں واڑو فصل سے زاں بھاجی واڑو فصل سے اینے ہفتاں میں گھٹ میں گھٹ گرمی میں بئے چکر لازمی پانڑی ڈینڑ کھپے۔ تاں رے زائے فصل تیار تھائے۔ باقی ری وات ہوے بصر ری تو تمارے بصر رو تجربو سے جیکو پیاز سے اماری، پاکستان نیں اندر واہویاساں تو ہوے بصر جکو ریو اے کیوے حساب سیں وہورائیجسے؟ بدہا ئی بھائیاں ناں تاں خبر ناں سے کہ چم چم تھائیتو، چم چم نتھی تھائیتو، چم کہ آپاں ناں تو بصر روں تجربو سے، برساتوں مقصد پنجاں چھاں ستاں برساتوں آیوں سوں، برساتاں چیٹ میں آوشیں ای کامیاب سیں، برساتاں موہر وہایو تو کامیاب نیں تھے چم کہ برساتاں ماں جے اونسی بنی سے تو بچائے اگتے پوئے تو ٹھیک سے جے نتھی تو ختم تھے زائے تی برساتاں رے پانڑی میں، بصر روں بیج روں مطلب ای سے کہ بصر روں بیج جکو ریو آنپڑا وڈا واہواسیئاں ڈانڈھیاں واڈھے، ایئے ماں تھائیسے گل، گل ماں تھائیسے بیج ٹھیک سے، بیج تھائیسے تو ای بیج ریوں وڑے سوٹھے نمونے زیووکر صاف کرے پسے آپاں نیں باریوں ٹھاوونڑوں سے، باریوں ٹھائو یا دیکا ٹھائو دیکا ماتھے واوو ودھ میں ودھ ای تمارو بیز مہینو یا چالیہہ ڈینہں دنگ تھے ٹیہہ چالیہہ ڈینہاں رے اندر جیووکر تمارو بﷺر رو بیج تیار تھائے زاشے، پسے تیار تیار تھیا جیوا تمیں، بنی ٹھراووں، ایکڑ ماناں کھیڑی ایڑی کرائو اینے کھیڑی کرائے ماناں سوٹھے نمونے لیزر بیزو کرائو، کھیریا کڈھائو پسے ایوے حساب سیں مہیں بھانڑ بانڑ نانکھو تر میں، تر میں بھانڑ ناشاں تھی چم کہ بصر ری ایراضی بھی ڈیشے، ایوریج بھی ڈیشے اینی ویہر کرو، ویہر بھی تھائیسے چمکہ ویہر مزوری ماہ تھائیسے، گھر را مانڑو ایک بئے ہوئیسیں تو ایک بئے رو کام نتھی، تقریبن لیبر رو کام سے، آٹھ داہ زنڑا ہوئیں تو ایکڑ ویہرائیسیں، ای ایو ایکڑ واہیو، بدہا نی پانڑی ڈیدھو، پانڑی ڈے پسے جیکڈنہں ایئے نیں گڈ تھی گیو تھیشے، پسے رنبے سیں ایئے نیں گڈ کڈھائو، گڈ کڈھائے پسے بھانڑ ہالو پانڑی بانڑی ڈیو، ایوا حساب سیں بصر تمارو ماناں کامیاب سے۔ تو بھاجی رو حساب کتاب ای سے، بیزی وات کہ ہوے کہ بھینڈی سے، بھینڈی رو مطلب ای سے کہ گینڈی واہوو تو جیکی آپیں واہواساں، سانوڑی بھینڈی ایک مثال سے کہ مانڑاں کہیں کہ اماں نیں جام فائدو سے پنڑ فائدو نتھی سیزن واڑی جکو بھینڈی ای سیزن واڑی ہوسے چمکہ ای ماں ایراضی بھی ودھیک ہوئیسے ائیں ایوریج بھی ودھیک ہوئیسے۔ چم ای بھینڈی وہوارائیجسے اتا رے کھیریاں ماہ، کھیریاں میں بیزاں مہیناں جیوو کر ایئاں ری فل موسم ہوئے تی، بھینڈی ری، تو ای بھینڈی ایوریج بھی ودھیک آویسے ایئں ایراضی بھی ودھیک آویسے ان ریٹ بھی مانڑاں نیں سوٹھو زڑی سے، باقی واہیا رو طریقو ای سے کی تمیں اتا رے کھیریا کڈھاوی سوٹھے نمونے بنی ٹھراوے کھیڑی کرائے کھیرایا کڈھائے، بصر واڑا کھیریا، کڈھائے اینوں بھینڈیاں رو ماناں جیووکر ریز کریو پانڑی بھرایو واٹر روں پانڑی نتھی تو بورنگ رو پانڑی سے زاں واٹر روں سے، واٹر ماں نتھی تو کے سم نالے روں کھاڈو بھرل سے ایئاں ماں ریز کرے لاشوں، ریز کرے لاشوں تو ایئے ماں ماناں وٹ آوی، وٹ ماں ہنڑی ناکھو چوں کہ اینا شوں سے کہ اینا روکھا میں واہویا تی چونگی واری سے اے ماں ایوریج بھی ودھیک سے، تو ای حساب سے تجربو ای سے کہ تمیں ایئے نیں وٹ میں واہوو پسے اینے اوگے زاشے پسے پانڑی ہالو، ماشا الا بھینڈی رو تجربو ای سے کہ تمیں ای ماں بھی کماشو، تو بھینڈی رو تجربو ای حساب تی سے۔ تو باقی ری وات گوار ری آنپڑی بھاشا میں گوار کاشیں مسلماں ری بھاشا میں گوار کاشیں، گووار پھری، تو گوار رو اینی ماناں کمائی سوٹھی اے، ای روں واہویئے رو موسم جووکر آوی گیو سے، تو بیزو جیوو کر بندی رو پانڑی آوے تنے واہوو، وری ایئے ناں کھیریا کڈھاوو پنڑ اینو کھیریو تھوڑو موٹو ہوئیسے پھوٹیاں رو کھیریو اینو جیوو کھیریو ہوئیسے، ای کامیاب سے باقی ای ماں جنڑو کھیریو ریو ای کامیاب نتھی، موٹو کھیریو کامیاب سے، گوار ری محنت سے تھوڑی ودھیک شوں کہ ای گوار نیں تمیں اوکاں ماں واہویو تو مزو گھٹ کرشے اینا ہانڑی بھراوو کھیریو ماناں ٹھائے پانڑی بھرائے ماناں کھندھی بند کری سے پسے چار مزور ہوئیں پسے پانڑی بھرائی کھندھی بند کرائی پسے اینے ازخود گوار تماں رو پھوئارا کرے نیکرشے ہفتاں ماتھے بیجو ہالو پسے ایئے ناں بھانڑ ہالو پسے ایئاں نیں گڈ کاڈھو۔ گڈ کاڈے وری تمیں اینے تمیں ایم کرو کہ ہوے گوار تھوڑو موٹو تھئے گیو سے تو اینا سوٹھے نمونے دڑ کرو، دڑ کری اینے ونجو کرے پسے اینے پاساں ماں ماٹی راکھشو تو ایناں بند باندھو تو دڑ کری ان سنہو سنہو ونجو کری ایئے نیں پاساں ماں ماٹی راکھشو ماناں ایئاں کھیریاں نیں بند باندہو، تو ایوا حساب تھی گوار تھوڑو سوٹھو تھاشے ان ایوریج بھی آوشے ایراضی بھی ہلشے پسے ریٹ ان بھاو تو انپڑا نصیب سے او مالک رے ہاتھ ماں سے زکو نصیب ماں سے ای زڑشے، باقی ری وات بھاجی نیں ماشا الا ہوے تماں ناں ہنڑانڑاں ٹینڈاں رو تجربو، کہ ٹینڈاں کیوا حساب سیں وونوراجسیں، ٹھیک سے، ٹینڈا بھی جام امیں تجربا کریا جام نقصان بھی کریا ای امیں واہویا ٹینڈا، چونرا بھی واہویا، دھانڑا بھی واہویا ائیں ماشا الا کھیرا بھی واہویا ککڑی بھی کی، تو پانڑی نئیں ہوے شوں کراں، پانڑی ہوے واٹر اونسا پانڑی نیسا اصمان ماتھے پانڑی چاں سڑے شوں کراں، پسے لی ای تو واہویا تو سہی پنڑ پانڑی ناں سے تو کائیں ہمز میں ناں آیو پسے شوں کرے۔ ٹینڈا تو واہویا پر ریٹ ناں زڑیو، ناں زڑیو تو پسے ہوے شوں کریئے، ماتھے لاگی گیو کرونا، ہوے زاں فصل واہویو دہانڑا کو ٹینڈا ایک تو فصل ناں تھیو مزا وارو ان دہانڑا مزے وارا تھیا تو شوں کراں ماتھے کرونا آیو ماتھے تھے گیو اڑے کرفیو لاگی گیو، گاڈیوں بند منڈیوں بند ہوے زائے چینڑ ساں، ہوے ایک شے ویسائے ری سے ای شے رو ریٹ ہزار باراں سو روپیا باری سے ہوے ای جگائیں ویسائی ریہ سیں، ہوے اماں وٹ سو سو ہات ہات باریوں ہوے ویسائے ایک باری تو سو باریوں چیاں کریجے؟ ہوے خرچو کاندھ میں پڑے ریو گاڈیوں بند تو منڈییے میں مال شے ماں لے جایئے؟ ایک منڈی میں اندر لاگیاتو دھوکا بھی تتھی گیا کرفیو لاگے گیا بھائی ہاز ترن زنرا سڑے گیا تو پہلیس واڑا کہیں بھائی تمیں پاچھا وڑو زائو گھرے